اكيد طبعا كنت هعيش فالشارع لان انا مستحيل استحمل اى بيت بدون كهربا و هحاول اكيد ان انا اتعرف على ناس جديده و اشوف اشخاص جديده و اشوفهم كل يوم عشان مزهقش و اقرا كتب واسمع اغانى و اشوف اى حاجه تسلينى و العب كورة القدم و اشوف لو فيه اماكن ممكن اروحها تسلينى هروحها